Bos lo tele, yu minn sdza'l ldo' or lë' ti estado xgit kontra sti estado lë' minn zob xwiy futbol gan chu gun gan gunu nak gusto chen minn xwiy minn kwualkier gu'n, gu'n xien lo tele gu'n sdza'l ldo' minn lë' minn c̲h̲ak divertir, lë' minn zob xwiy xwiy lo fego kwalkier fego gu'n yu.